Taa, a wa ɗər hanɨngtə, taa, hɨn leyo anə satə ati sɨne dɨ ɗa shee hananang, nagi ya hye gə ka taa, ma ta ɓwaaraw nə kəw ma tee hye a kwoɗi ka ɓwaare, ka pepe to na te a woyi ka ɓwaare a ver pepetə, ha aa dɨ nɨngu, gəkɨlə nagɨn nə, te dɨ por taa a wuɗə a ɗər hanɨngtə, mee leyo hya tɨnə a por taa gakɨla hye wudə a ɗərə, gə sate adɨ a hanɨngu, maa hye kana niyo te kwoɗɨ kan a tɨfa kana mya sa adɨ ndɨ ɓaa vu hanɨngtə, nda dɨ vu hanɨngtə, a pɨrə taa a ɗɨkda hye gə ɓwaara, ha ɓaa woyo kɨfa hye gə ɓwaara a, watə a dɨ ɗa sa kana mya sa adɨ hya ɗa kan nə, gakɨlə watə taa adɨ jyekɗə kə ha, nda ɗɨk da hye ɗa sa, aa sɨnə, hye dɨ mwa adi hye ɓa ɗaarə gəkɨlə hangɨ nə taa, ha wa ɗər hanɨngtə, kɨr həmɨnpwa, kɨr həmɨnpwa ka wetə ka ɓwaare pepe sɨnə dɨ, sɨnə ɓaa shikəw ka nza hanɨngtə ka nzatə ka ɓwaare a vor ɗwoltə, sɨnə ɓaa shikəw ka nza hanɨngtə ka pɨr humwə a ver vɨratə, gəkɨlə hangɨn nə a imi ne dɨ boyi hananang adɨ taa nə nagi nda wula sə, taa aa sɨ nə nagi nda wula sə, hye kana gə kataa hye mɨ nə a kɨt həɨnpwa, nadɨ niyo shinə dɨ kpeyo, tənə iye ɓaa ɗɨkə hye ɗɨm hanɨngtə hye ɗɨm nza sɨlɨ dwattə hye ɗɨm nza pɨrə humwatə. Hye kakna niyo, hye ɗɨm taa, ta həmɨn pwa kəw, te kɨt həmɨnpwa, te mwo ɓwaare, ta tanza ɗwolti kaw, hubosa ɓa wa iyebo, nagi gwoɗɨ, gəkɨlə taa hye gə kan sɨnə ɓa ɗɨk da, hye woyo kɨfa, gəkɨlə hangɨn nə tan ka həmɨnpwa, sɨnə ɓa ɗɨkə, hye ɗɨm nza ɗwoltə hye ɗɨm nza pepetə a vor vɨ-ratə bee gi ka taa, hye mɨ də həmɨnpwa bədɨ gə həmɨnpwa tam dəə də, gə hangɨn nə aa dɨ shi kəw ka nza ɗwoltə aa dɨ sɨ kəw ka nza pɨrə humeratə gəkɨla hangɨn na dɨ boya ka kwo mə kpane a nə satə adɨ taa a wa ɗər hanɨngtə, nagi ya hye ɗɨm taa, hye kana ɗɨm ta hye mɨna kɨt həmɨnpwa, hye dɨ iyenə ka ləməgye da həmɨnpwa, hye ɓa dɨm nza ɗwoltə ɗwoltə hye ɓa ɗɨm. hye ɓa ɗɨm nza hanɨngtə, gəkɨlə sate atɨ taangɨn, hye ne dɨ kwoɗə tɨfa kana hye kana niyo hye dɨ kwoɗatur tɨfa kana ka taa, həmɨnpwa ne dɨ byeli kəw, həmɨnpwa ɓa kanu wete, hye ɓa weyo ka tsa həmɨnpwa ɓa kənu tə təgye hye ɓa ɗa, gəkɨlə hye gwadə, mye wa, <hesitation> ta, ɗɨmti kaarə hye kakna dɨ gwaha ɗərə ka taa, həm ɨnpwa ɓa sɨ pəw ka nza ɗwoltə ka naa mɨni hanɨngtə ka nza mɨni pit humwatə, dəng hye mɨ na ɗɨm taa pɨr gə ha hye gə kan. Gəkɨlə hangɨ nə hɨne dɨ boyi anə satə ati taa, aa wa ɗər hanɨngtə ndi hidə kal kal, hye ɗɨm taa hye bɨr həmɨnpwa, hye kwoɗə tɨfa kan wato hye ɓa dɨm nza ɗwol tə a nza sa a vɨratə.